Ko jnɨnchi ɨ́ɨ́n martiyu te <hesitation> ja'nunchi nduyu xi <noise> taka tabla taka <hesitation> xile iyo ve'eso, te jnu ni ña wa'a ka, ko jnɨso nduyu naá te <noise> na ja'nuso te <hesitation> ko kuu ye martiyu naá te <hesitation> janiso jna kue'e lujua na. na na kee ye nduyu naá.